الشعر يناسب كل عصر لاخاطش يهدر على مشاعر الـ الانسان و يهدر <hesitation> يترجم أفكاره. تسما هو مثله مثل كل فن <hesitation> يعبّر على الانسان، و مادام كاين الانسان راح يكون كاين الشعر.